يمكن الحاجة اللي ننجم نعملها إذا يعني كنت مظطرة باش نعيش بلاش ظوء لعام كامل، اللي نحظر روحي باش أموري الكل نقظيها في النهار، وفي الليل باش يكون للنوم فقط، يعني ما نقظى فيه حتى شيء، <hesitation> ونحظر أكثر <hesitation> عدد ممكن من الشموع هذا إذا إحتاج الأمر بالطبيعة.